Vevula dadamuŋ koɓo, dadamuŋə ta vuluŋ umdo koɓo vita funfa dadamaŋ albarkeni, vivula dadamuŋ har dadamuŋ muŋ vivula, har huŋhə uŋdo zəbu duŋm makkah, vita har vivala dadamuŋkam, makkah nə kam <noise> kajuwi da mutuku, dada muŋyə tuko duwe munə, vəvula dada muŋ ya labuloyo juguye sallah də əeh daya sai aŋ sokə fariliyaɗa ŋ makkah na mana vivala dadamuŋ kam nogheyo, koŋbəta musalma ŋoho kam, lubka, takaɗaka dadamaŋha, ghaga allah gahəŋ takaɗa dada muŋho <hesitation> kasaukə faralləŋka magamagaka kayuwaka da matuvoku alhamdullillahi kagoda ubangəgə, dadamuŋ ta kaɗatakəəka maradul-marəɗa yaguguyə, ko mumutaka aɛhadiya ko matakawo vita həka magawo ənna alhakae sakorowo əghala dadamuŋ, ɓazaɗuɓaza dadamuŋ yiba duŋ makkah nə kam, ma vivulə dadamuŋ ma yoghiwo, dadamuŋyə ta vuluŋ moŋdu vita hehəga dadamuŋ noghiwo, vita heguŋbiwo ghulaŋwo hega dadamuŋwo əe ənna damoghəo ko ŋuwo na ənna dadamuyyə, yəŋzu koɓa makkah uŋdubawo pusɗuwo vita hənhaga dadamuŋ dzarahə koh mənəhe vuŋvatə Ko zəguna daha, ko zəguŋa a mahə vita vuŋvula koɓo vita də da ŋebuka kaga dadamaŋ kam dolə da ŋebuka lubalaka, nago lubulaka ta kanuta dadamuyha, kajawa ta mafataka jekə ɗəvala ɗadamaŋha, mərundun məra dadatnuŋ taya kam ko ŋbata muslama noho, ko yaɗa bəwo ko wa ma noho jeɓə daghdəya, ŋ naya buguwa kavu buga pusya, ko gərgo ko ŋdələka ko hakə ŋdiliwa vita mara-ɗuŋ-ma-ra dadamuŋm alhadulillahi, kowə noho ŋaya buguyə kəm kowo, ma noho nəya buguya kam innə zəɗaya, ənnə nuhoya, ubangəjə allah uŋm roboyəŋ mə vuɗulura yən robowayən, makkah nakam nohoyin sosai, yanzu koh uŋda ghəyən ko uŋdaghinbowo iro uzaŋha buwo yo vita hədəduŋ haga dadamuŋ də lagədufta koba makkah halo cakoluwo dada muyyə taɗ vuluŋ muŋdo, koma dadamuyyə to hago, vita həɗ ɗaɗa hasa dadamaŋm na jebə ka doləh da ŋebuka, da ŋebuka, muŋ-marədumaɗa dadamaŋm kam ka juwə da mutuku kam ma nohgho vita marine buwo kumə alhamdulillahi na maŋvana ŋgaŋe tukodə dadamuŋmubangiji allah guɗ faɗə əvula da damuŋm ɗuɗfə mai əmmanə ənna kalafəta, sallahɗa ufatafa da lafiya ɗa tuƙoɗə dadamuŋɗa, hankələn da ɓuyaga. Ŋ duniya nganə sasa lən duniyə, duniya, duniyana bugalən cuhurawo ko əntanə ko uŋsuɗoko dada muŋə sanata, allah yasa mu cika da immani əe ne dughana haha ɗakin kabbah na magaye so bakwai, inyi hawaŋ arfa, inyə yəfən shadan, ɗughana tuh, kabarin manzun allah salalahu alihi wasalam, ko ɓəata muluma noho ma vuŋvaka dadamuŋm taya marun-mara, ko ŋbatə noho kagha musluma jeɓuka duŋ, da jebuka da tuƙuma dadamaŋm kowa ma noho ubangiji allah tabaraka wata'alah, allah man mari-marə kəm nohghiyo da moge ibadah da vəvula, əe shukuɗe ha ŋɓurakahaŋ ma dadamuŋm tuvulo ŋburakwo, ŋburəka takaɗa dada muŋm maye əe, dadamuŋya tavaluŋ uŋdo, inda sheku ɗə ha surunəe tu jebe, tujebulo dada muŋya tuvuluŋ uŋdu, vəvula dadamuŋm kəm jəbe da takaɗa dadamuŋm ubangiji allah, duk halinda nakə cuŋtan kaina dadamaŋm iyafafa, iyafa ka juwo jedəe da tamufakaɗa ayafa əeli ɗakin ka abbah na kam jefan shedan na, ənga ɗakinŋm manzun allah sallalaha alaihi waslama kaba rinsa nohoyo allah yasa manacikin məsun rabo nohgho, ma vivula dada muŋm nohoyo rabuwa naya tuh alhamdulillahi maŋgoɗə allah vaŋvula dadamuŋm kobo. Ko bəte musulma noho taya buguya ko uŋdində sagantaŋ tanə lalaka musulma ubangiji allah fanfa dada muŋm damdəyə kam da jebe to dadamaŋya tokoduyəe ənevala dadamuŋm ko ma da zuciyaŋ allah anabi mukenəma layaŋ yugayaŋ sallah mayi ɗawafi nohoyin ko nuwal inna mogo musluma magayin sayanŋ yammə, to əe ɗughana əe, ɗughana, anan dai yana da wahala, yowo təna ɗakana, luma ɗakana ha luma wo əli shaƙudi, mihaha sheƙudi jebhaŋn dum jammalnah suƙwo haŋn karə əehudu na, lah sheƙudi karaə ahduna luŋguf haŋ dan jammaina ŋgaŋə jawujahaŋ sasa haŋ əhdiya vita hinahina haŋ haisa ghulaŋ sasa haŋ ələ karə muŋvana, ələ ənna gəha ghəle, lə inna tapuvatalna uŋda shekudə haha karə mihahauŋda yənəbhaŋa vita ləgubula haŋə sakub-sako haŋga har sata kamar haha fluvitughaɗa nəɗa kaɗakanana da huɗu harza da yəku bəwa na maya turo lutayama labula g harzada yəkwo, yayaɗa tahula sallah azumi ŋdara, tuhiva ŋdara da yebə vita yabə vivala dadamuŋm Cuhuta maŋvaya kana ɗakana kana əhghda na ha ghaninawa, sa kosaya tudi ɗaka na ghana ma ha ganuwo, əhgha ardina bala koɓina to daga haha koboŋdzvaha har kobo ŋganama haduwo jebaka da tsuwo ŋdzawa ha duŋduwa ha ghanuwa vita zuzaka kobaha da ŋulunuka agha mutuku ɗakana ŋgana ghaha vivula dadamuŋm kam har da shumfaɗiyo laŋgibwa dadamuŋm kam da yebiyo dan jammana da mogoyin, kada mihahaŋ ŋbogayin jebe haŋga əhdiya koɓə haduwo uŋyuvaɗu ɗakəna amma vavala dadamuŋm kobo kam da yebeyo cuhara maŋvana ɗakana ŋgana ha hipanuwo, cuhuralo maŋvana ɗakanakam ushinha ɗakanama djuŋga tahaŋ ta duhahaŋ, yaɗa əelə ta kughata hayi ɗahatabu djuŋwo umba haka ba kam djuŋgo haha gana əi ko ma sana'a maiduguri ɗakanakam, yarwo ɗakana kam əi djuŋga gana duhahaŋ əkli haduwa kuma tang suduko sanabiyo ma saseni kani, ko muŋvagana da mogoyo ghaɗahaɗakə, ko inna kungila ma ɗamogoyo daɗohiyo tuh sanagiyo vile dadamuŋm tu dzavaɗuwo ammə vita vivula dadamaŋg har da shuŋfadiyo kukudalo magamagal sallah ŋdarana ma yaya pulapula dadamuŋg vita da zabadə haha inna juvaɗo yaɗuma da doɓe da jebə Sururu ko umkowa ko uftafa sata, haha rabwa əhdiya ta jovulo haɗə-haɗaka ko javaka kədu ma dai-dai rabuwa gha dayo vuka buguŋda vuluwaɗa dadamuŋm. Ina vulaɗa dadamuŋm naya rabuwaha ina valanbo dadamuŋm, rubuwa umŋdo haka dazo wo ka ma da vanahuka kowa ina dadamuŋgə puɗa ko ɓorukunə ta vita shumfa dadamuŋm, magamagal sallah na jamma nədu ma fala fala dadamuŋn da huɗə vita da jebulo ma yaɗa ma maŋg wa wuma makwaɗanama jebe cuhura maŋ vanagana ba zaəyuba, ha ɗamogowo da sufagha kam gama da jebuka inna jusd tumŋdu na kagha ma na puska muŋ vaya karə ko da raɓawagha da vuladato ya ənda vulaɗa dadamuŋm vudavula ənda vita vahaha ənna mayakaghuwo haka da jovuwa vita mayakagha da vladata dadamuŋm, da jebi duŋ jammanəng ganə tafa bə lubtawo fluwi fughada da ɗobiyo sai labuliyo naŋughiya əe əna ŋuhagən əh diya əmma inna ŋgha glaɗuwo ha ilida koruwo əe haɗə da mogo vanɗawo, varɗakam ha əe da mogo, sai laɓuləyo vita pala-pala dada maŋm yammə, labalayin tagwə sasayən naəjughayən daɗa, sasana ghluŋda sasana ghugna.